Mndu eshilima iva kawa msha kamaweli mvishwa akava msha shandu wei hundu ali kama liandu wete vandu valime na fivee wangelewi kamali kaenda andu wete vandu vateli vakuli- lemi- val- lemi akavieka shandu vanduenge valieshi kwa kutwe weisa ibadilika.